Šahî yaiê daũ yee kehe yaiê daũ či. Tani lau mura čûuna gali, šahi-ĩ ni gali kehe-ã ni gali, čîidi kehe-ã šahi-ĩ di muro gali gunú, šahi-ĩ budi gali. Anna logotora-ã mannu yuhati šahi-ĩ yaiê budi gali čuo, ndû gudi nuwo šahi-ĩ lôko êriski durusu kohuũ ni kôi turoa lobnjunno mozu šahi naũ yawo, šahi-ĩ kusar numa gunna yuhuri, nulobu numa gunna yoduri. Ŋîzuũ lanuwo muro hosu, yunu kele-ã čindĩ lobnjunno kînniĩ ko di dunuũ-dunuwo mbo zaga njîĩ di gudi duna njeni. Šahi-ĩ yaiê budi gali, šahi nûmoori kuba nua du naũ ni yî hunã du toũ ni barrini-ĩ di muro hi du dunuũ ni wûni gudi hi mannu gunú, wûni galîhee su naũ ni toburtu, čilau bahu ni du sugur dunuũ ni turo yawo nulobu a mbo kusar numa du čîĩ gunna yoduri. Nû ŋgo anna ôsurdo. Gubudi tigiroo mannu maša čendĩ di gubudi šahi čendi, šahi-ĩ ôwonni maša buwo šahi su yamoó maša bummo gunó koo yoo <hesitation> kehe-ã muro mbo šahi-ĩ di muro gali gunú nirĩ kehe-ã muro yawo, beni yawo togo kôburo hunã yammoó tohú, tohunó čî, muro budi gali gunú, dahu mûše he njeni, šahi-ĩ koo gunú. Muro šahi-ĩ ni nulobuu suru čîidi muro nulobuu suru gunú, muro yawo kusar numa du guro numa du tedi, kôwuro hunã yammoó dahu ni njîdi yoo ôwonni muro hi bes yaî njûwo mûšenjini, mûšenjinoo haŋumó tohoo, lôko muro gûgunjinã haŋumó tohoo kusar numa gunna babar čini. A muro kehe-ã yohi, toi yiŋgaldu muro kehe-ã šahi-ĩ di muro gali gunú, šahi-ĩ de yunu njohîe yugó. Anna logotora-ã mannu anna-ã ha wura čeo, šahi-ĩ zudu-ã budi ya čuo, šahi-ĩ nooši turo kusaru-ã du tena keyunu ni tena keyinĩ nooši toi gu mannu. To hi mannu wereyini čuo, ôwonni yuhati šahi madu-ã yaiê tohoo guro numa mannu zûčini čuo, čîidi anna-ã bugi-ĩ gunna šahi zidu-ã čadi. Šahi zudu-ã muro yunu kusaru-ã ha bibiyinîe yugó, kusaru-ã du amba duyunîe gunnoo, kusaru-ã du yunu nozundu yunu kusar bibiyinîe yunu to koo duyunú de. Ndû kohuwo ni šahi a zudu-ã ambado, madu-ã mannu amba yida čîidi amba zudu-ã yidĩ koo yidanú. Madu-ã guro numa zûčini to čundu yuhati anna-ã. To koo tohoo šahi a zudu-ã aũ arrakunã gunna ča. Ŋîzu lanu nû ndeî nduganî êriski kohumo, ndedî ndediî kôi turoa lobnji nuzuã aũ gunna šahi barayinĩ durumuũ. Šahi yaduwo nulobu nduma gunna čurii, kusar nduma gunna tuhurki ni duna mbo <hesitation> tadu tadumo ôwonni haŋgiĩ, duna nduma mannu zûčini. Šahi a kusar numa du amba duyinîe noo šahi yunu zonduu kusar numa de du duyunú, šahi-ĩ ambado mbo hadirĩ koodi nooši a kusaru-ã du a koo di popusu turo tena keyunu ni.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 To anna-ã mannu hananjidi, kehe mûše-ã čindi to koo, kehe mûše-ã budi zondu. Šahi mûše-ã de yunu njohîe yugó muro yawo nulobu numa kusar numa nulobu numa gunna čurii, aũ mbo duna tamaá <hesitation> tamó gudi tamma gudi duna haŋiĩ to koo šahi-ĩ njohi. Šahi-ĩ muro dûli di nau ni dûli di bahudo, bahunodi zidu du yaîe tohoo yunu muro zondu yidĩ yanu hu njeni. Muro dûli di bahîe barayini, wûni a hi yunu kohuma gunna ndo, wûni a hi toburtu ni gaali bahu ni sugur hunã du dunuũ odu yu- yawo to šahi yamo kordu hananiĩ ni kusar numa du nulobu čîĩ gunna yodiri ni, to koo yohi, lakîn kehe-ã muro yî-î čilawo. Du dunuwo halas-ã noo sûgoi yunu gudi ndu- ndoburtii yidanú. Landu ŋîsdu landuwo muro hosu, a šahi-ĩ yî-ĩ čilaadodi baddu mannu enou bortiĩ, bortuũ ni gabu hunã gunna gaali čuruu ni ši hunã gaali togusi. To koo togusu ni sugur du dunuwo nje yawo nulobu numa gunna čurii, yunu gudi aŋgal numa du yohu njenîe yugó. Muro kehe-ã koo gunú oor kamakama njunú haŋumoó mannu wûdur taũ zo odu dahu njîdi, njohĩ noo yunu gudi njohú. Kehe-ã de oor ŋgulolo njohi ni oor ham su njeni ni didi yunu gunna aũ yunu gunna aũ wečunoo ni su ndûusie baraniĩ, oor ŋgulolo njohĩ, a muro zo dahu njîdi, dahu njîdu muro hi yawo yîk tuzĩ noo yunu gudi njohîe yugó, kehe-ã noo šahi-ĩ to koo.